Tra abballari e cantari, iu mi vulissi mparari a ballari pirchì mi piaci chiossai. Mi piacissi abballari la Salsa e la Bachata pirchì mi piaci la musica e lu movimentu di ‘sti balli. Abballari la Salsa e la Bachata ‘un è difficili ma unu havi a sapiri comu arriminarisi, pirchì chissu tipu di ballu pigghia tuttu lu corpu. Oltri a chissu, sunnu balli ca si fannu in coppia e quindi è necessariu sapiri “leggiri” la autra pirsuna pi putiri abballari ed essiri sincronizzati.